<noise> <hesitation> Igny moa be k'izy elaela maratra, maro be fômba agnanôvagna azy, ary vao maiky mahatsara tsirony, raisintsika zao saly, salintsika izy de, igny zao efa agnisany mampaelaela azy haratra ,dia avy akeo, kôa atao kitoza, igny kôa agnisany magnova tsirony ary vao maiky mihe tsara, dia akeo kôa misy ilay vôkatra vitan'ny manam-pahaizana mampiasa congélateur, dia igny kôa anisany mapaharitra azy elaela, beky tsy haratra.